बगैचाके रेखदेख करेक तहिन तमान चिज करेक पर्ता। जस्तेकी बगैचामे रहल फुलाओईन् मिलैना। ओह्मा पानी डर्ना, माटी डर्ना, मल डर्ना आऊ <hesitation> गुड्ना घाँस निकर्ना। अस्तिही कर्के मौसम अनुसारके फुला लगैना। आऊ बेमौसमी फुलाकेफेन हेरदेख कर्ना, लगैना मरल फुलाके जगह नयाँ फुलाके पेड लगैना आदि इत्यादी तमान काम करेक पर्ता। <noise>